Kalu sapi dengan kambing tu men nak nyiri tuan nye, kalu sapi di duson tu (karne awak ade sapi juge kan) jadi tau makmane watak sapi tu, sapi tu men di kite ngengon sapi pagi- pagi kite buka reban nye iring bawa ke tempat makan nye kalu di doson tu ngireng nye ke pad dalam padang sawit karne dalam padang sawit banyak hompot, nah siang nye kite ulang lagi sapi tu la dimane bejalan kan sapi kan galak jaoh bejalan nah panggil sapi tu biasonyo ngerti sapi tu di panggil nah bagi ayo garam karne sapi paling hobi ayo garam apelagi sabon nah tiap ahai tiap petang kite mak itu mak itu lah kan pasti sapi tu tau ngan tuan, la petang la masok maghrib kite iring balek ke reban la di reban gek tingok api karne banyak nyamok di reban sapi apelagi lalat, ngidop api di reban sapi tu nah men pagi isuk nye kite sapi la keluo kite ireng kan ke tempat makan biaso nye nah kite ngulang lagi ke reban kite bersih reban nye nyapak ade tai kan puteh puntung kan bukan nyingok api kak tadi, men ade reban nye rusak kite dandan nah sapi kak biase nye beputar- putar di parak situla nye ta ingat karne sapi kak paling ngingat nian dengan tuan nye. Men di doson tu wang ade sapi juge biasonye jarang di liar nye paling di iring nye tempat- tempat yang banyak makanan nye petik hompot tu kan men apelagi men wong ade di humehe kan di kendang nye di kawat nye keliling sapi dalam kandang tu la, tiap pagi mak itu la sapi tu pagi di buka petang kite ngiring, kambing juge men di doson tu jarang di luput uwang karne ngangu kambing tu galak masok bawah humah- humah wang dusun tu kan banyak humah panggung, nah kambing tu juge men di dusun di dalam reban tu la, uwang juge ngengon kambing tu men di dusun di masuknyo reban tula jarang di luput men nak makan kambing tu di dak galak wong rompot wong ke sawah kan humeh ye ngompot ngunde karung sikok nak la hompot, na pagi bagi makan siang ngan petang, petang tu juge kite ningok api juge bawa reban kambing tu nah petang tu juge kite ningok api di reban kambing tu nah sambel ningok api kite bersih kandang kan nyapak pa tai nye nah tai kambing tu men di dusun galak dibuat wang pupuk, pupuk cabe nah parak kendang tu juge biasanye men umak bak te toboh tu be te tue- tue di doson tu galak betanaman nanam pete sayur, cabe kan, serai nah tu pacak di buat pupuk juge tai kambing tu, nah men sapi, sapi tu. Tai nye ngen kemek nye pacak jadi popok nian karne di doson tu kebanyakan sapi wang di masuk nye dalam kebon sawit terban nyo disitula kan kemek sapi tu yang paling padek dibuat jadi popok, karne buah sapi besok- besok kalu kemek nye tu tai nye juge pacak juge tapi padekla kemek sapi, men di dusun tu banyakan wang ngengon sapi kalu kambing tu jarang, karne kambing tu repot nian ngengon nye makan nye nak minta dak lak kalo sapi tu kite melopot jak reban ngiring la bote mak itu nambang ngan di kebat di batang kayu men dak tu di lepas petang kite ngiring lagi ke reban.